Ny legioma atao anaty lafaoro indray an, tsy voasana izy fa sasana tsara fotsiny mba hadio an, dia afaka tetehina atao tetika vaventy. Asiana menaka kely an, asiana sira sy dipavatra sy zava-maitso kely dia atao anaty vilia fisaka izay mahazaka lafaoro. Dia atsofoka anaty lafaoro dia endasina ao mandritran'ny <hesitation> fefak'adiny fara-fahakeliny an, atsasak'adiny eo izy raha ny mampety azy tsara.